זירא, פוינט פינעף ,איינץ, איינץ פוינט פינעף, צוויי, צוויי פוינט פינעף, דריי, דריי פוינט פינעף, פיר, פיר פוינט פינעף, פינעף, פינעף פוינט פינעף, זעקס, זעקס פוינט פינעף, זיבן, זיבן פוינט פינעף, אכט, אכט פוינט פינעף, ניין, ניין פוינט פינעף, און צען.